عادتا اللون البرتقالي بيرتبط بالنشاط و الحركه و الشعور بالطاقه و الحماس و بيستخدموه كتير جدا في الإشارات لجذب الانتباه وفي الإعلانات و هكذا و هو لون بيستخدم جدا في الكليات التطبيقيه و في الفنون الجميله و كدا و لما بشوف اللون بحس ان فيه مشاعر حب و تفائل و طاقه.